Touge getty fenty gon nadikacha dumby gon <hesitation> sokiga ter touge getty eli touge خفيف engur لف a greid entan odo kir kan onday bagni kesso maro maro maro eigentan molo tana teagikes, شيطان eagosa. Fa touge getty la sigri la tino lak matto lak monan لا adem re tangimo nan لانه fenty fenty fenty dawie dawei ko doweriy nadiy kesa.